Madhumakkhiyaan apane dank ka istemal suraksha aur aatmaraksha ke lie karate hain. Jab ve mahasus karate hain. Ki unhen khataro hai to vaah apane dhaank ka upaay satru se bachaav ke lie karate hain. Jab madhumakkhiyaan apane rani yah chatto ko khatare se mahasus karate hain. To ve apane daank ka istamaal sikariyo ya kisee anya khatare se bachaav ke lie karate hain. Daank ke jaariye vish chhodate hain. Jo satru ko ghaayal kar deta hai. Aur use bhagne ke lie majaboor karto hay. Jab koi janwar ya insan madhumakkhi ko preshan krto hay ya usee nuksan phuchata hay. To madhumakkhi apne daank se bchav karte hein. Ve daank ko sikaar mai fsa deyte hay. Aur sath hi usme.